En Colombia, unu delos días más emportantis es el día delas velitas. Se celebra el sieti de deziembri i es un dissantu religiosu ondi emprencipia la temporá de Navidá. Se comemora la Imaculá Conceción dela Vigin María. La genti i la familia s'ajuntan pa prendel velas i farolis i lo luminan tó. Alumbran las callis i las casas comu muestra d'esperança i de fe. La lus representa la guía i la genti s'ajunta tamién pa rezá-li rosarius ala vigin i las cosas essas. Assina es qu'emprencipian la Navidá.